We ta gunye goji kante ti mina ju, mini kan tanga goji kan wii goji kan dinyi goji kan ɓai goji kan fee, temyan wetagunye goji kante yen gɓidino kanye tittiro goji ti yuun shuran kate ti shekki we ta gunye ding ta geyanno ye kan shendo wii kan shenju wii kan shenju ne tega na wii kan shenju ti ku pennee, wii wendee ta peru ta swe te pera sha fok, maa peraa sha foklu koddi ye darang koddiju yuwaro koddi maa yuwaro ye ta tang meeru ju, ta tang yeiyuru shaiju, maa yeiyuna shaiju shirju in warju mina wii wii kan shenju, yee doo doo maa renna wii ta dungu yeiyo shaiju ka yalloi maa yeiyina shaiju ye gun vuluk, in reeju gu vuluk maa nimmi kan mina in yoppurju in warju ta ta ta gumejo wa reeju wii kan shenjuu wii kopya digii we ta gun ye niyen ding kante, wii penaa wee po yooro ding ta shinii, yee ko yikka niyo. Ka jiri niyee maa minkan ke ma wa toga toi, wii yee maa ɓen na ro, wii ye ta watto mina wa rero ta gume ro kemoo ke yikkai ken dungu gassho bi, keta gasho bi awee goni to menaro we an minaro menaro mina ankuu minaro ka moo yeke yuwa shuran teere ke yu shuran yen kpaguru a weegon wii kan shenju, ye waranii kajuwa tara pillun maa pilla moo ti mina wii tara metto po dangro, to ti shekk iwe tagun ye niyon ding kante, wii kan shen digi weta guni shen sheeju fooro bi she wiim, kaa pelle dinyi dinyi akan shen ta shiniim dinyi maa akan shen ta shiniim dinyi maa peraa ta mina maa pire wakan kuuju abo sha ta fok ta warju tali, maa shuwa yokju kiripo maa yuwaro maa lega in kutturuju ti pirenni shuwan fokju tipo terei ata meru minam ke moo akuu dinyi ke peraa gashurubi kemaa gashina bi ken meerun ka shinii mina Maa peraa in wa yuuro pan ka terei ke mo an kuu keta li ni ado ti shigi to dinyi akan shen ye wii kan tem te wee goji ti maa ta kpa shereb ta goji goji ya shereb dili kawo dinyi longku dinyi dinyi akan shenum to ti shekki we ta gun ye niyon ding kan te ding wii shen, wii kan shenji wii tiya wee dinyi ti yam ye tanga ma weya tanga a meeru minaru to piree wara ta shinii terei yippo yinnan tipo terei maa geega yippo yuwaro ta shenjun poshakloi tipo terei kaye bone tega na dinyi ti ya kaa lei pirɓang niyon ding ta perani wa yippuru pirenne waran po sha fokki maa weena shigi in berdoi in meerun mina, she tanga a fooro bishe dinyim dinyii shen sheeju afooro bishe tanga kan wiim amma ti shekki dabba ding ye kama kan te wii shen, wii wende ko waraa kubuk tong maa waran po pili, maa pillan kate, kaa ye bone tega namaa nimmi ka pirenne peran ka tei ta mettopo dangro. Ye jiro jiri, maa wa toogai tooi ti ta minani ta anjirii wii maa ɓennaro ta watto mina ro wii shen dugo weta gun ye ne tipo sheerani ye shinii maa kan shen ju to shen sheeju a fooro bi wiim, sheeju maa shega ye koɗɗi kunnondon ti kuui ya mo wa gasshoju biju gasshi ke maa weya wii a war minam pen yee patta patti ti ta swe, to maa patta ka boi ara war minam, ke maa peraa kemaa gasshina ka maa weena ken sharu kan lai ken sharun minai ko ken warun minai to teree wee neti geena piree kan wii yikkai patti in patturun ta swe a meeru minam, wii kan bangro ari ter kuuro waanim meeroroka shaiju te piree na to wii kan shenju diji weeta gun ye ding a fooro bi wii shenum, longku maa shara sha fok sheju jiye ta piri in shegi in warju jiye ta piri in shegi in warju tali-in wa shuru we to maa koɗɗi ye ta tang merun mina yippo yikka maa geega in shereju to pid ɗok sheeju po shaklo tipo teere. Mamma pera gassho bii maa pire yamma shugan man gee pire wara wono mamma wara ma ta wara waan shinii ti po shakloi tipo teerei man keru doi man merun mina tanga ka te dinyi ka te ɓai, maa she ɓai, ɓai ti mina ɓai maa ta pet ta swe ko weya bigo ke an kuuni mara wat dong ka shai mara meru ka shai, ɓai ma geega ma wara dong ka shai ke maa tipo tuk ni koddini ya ɓai ta menni in woshurongon ti dongi ɓai kan shendo, kan yen gbai kan ye lawewi, maa wara pirenne poterei a shar tipo sherijuu ta meruju mina keye ke yunan shuran ti dongi keta wara we tara we shini ti minai, ɓai maa kan shenju bai ye sharai anjiri maa tugi tugim, ɓai ta menni maa shara ta anjiri maa tugai tugii teree pire ta pisshon ɓai, ɓai ne maa pila ka ɓai Moo ye pilaai maa totoi ɓai ta menni, ɓai maa kan shen do, ɓai kan shendo ɓai ti yimmo wep ti tai kaaye ye ne tega na wii kar shendo weta gun ye niyon ding kan te ɗing wii kan shendo, ɓai kan shendo, ɗigi wee ne maira tanga kama dinyi kama ma girbi shini maa kan sheeni sheen sheeju a fooro bi mee ne tege yem a fooro bisheejuru longku maa peraa sha weju jiye ta piri in shegi ati liru yimmo tipo sheeriju ƙaa ye wii ma yuuwa in dungu yeiyeru shaiju in koorijum ati ya kaa tem ta shinim teere piree ni taga naa aoloo shen sheeju ka she wii kan ɓayum longku ɓai kan wii kooga shinii ƙa shen ti meruju mina ka shigju mmaa shuuna ta swe, adoo mura yu bujuma ta warju mina in wa reeju, she pire ne tega na mm bai kan shen wii kan shen, diji we ta gun kan shen a fooro bi b'ai kan wiim she wee ne penaa kan wee hali wee wa ta gun kante tipo diyo sheeju she paro sheno yene sheera.